Oli babé muting musileey néni ucaméén ébang mo piyo, aw bétaas mo jaraam muséét, nuŋamo ubang tiin taan umimé mahoyé, ta jébi jébi. Néni ukan mo mé mo béju mutako piyo bakajénut; do nuŋumé éjoow nak uŋorul nusiil. Baré néni ubang mo gasupee mo bugatariya gakajéén. Wala nutééb mo ubang mé batasut mo, mo bugakajéén. Yo écimé nak uyaas mo nuŋa mo ubang jaak miin nak uju uŋaar to nusiil.